Ora tokony hivezivzeny iñy izañy a! Da ora roa, manomboky latsinaiñy hatramiñy zoma; da sabotsy miaro alahady ora raiky avao.